والله بكون يعنى شاة ، إذا كنت بصير حيوان يعنى بصير الأسد والله ، الأسد ملك الغابة يعنى و حيوان حيوان فى يعنى تحس حيوان ما يغدر يعنى <hesitation> إذا كت بط - إذا كان فى حيوان مثلاً ممكن اصيره فى يوم الأسد يعنى وبرظوا من أقوى الحيوانات.